Pues tehwan tlen ompa ik kan neh nochan, ompa ika monamikti pues ya este monamiktia kualkan <noise> iwan tiotlak ya kichiwah baile, kinmaka incomida, kichiwah moleh, iwan kinmakah tlaxkal in refrecsohtzin, tos ya ompa ya mokawah nochi se yowal, ompa ya okse nekah tlanexili, okse weltah kintlamakah, ya ompa nekan yawih parinos kanah las doce, pues ompa kanah ich se boda kinmaka nekah mole iwan intlaxkal, pues ompa mole kichiwah, kitlaliliah chile guajillo, chile ancho, chile mulato, iwan nekan kitlaliliah nekahki ajonjolí, este galleta, kitlaliliah se tzikitzin azucar, iwan nekahki chile seco, este pasas, iwan nekahki, almendras, pues tlen mole tlen ompa kichiwah kisa chichiltiktzin iwan neka amo asta kokok, welik kichiwah.